धम् तो असल्दे तिन्गेओर्, यद दुनिअ अप्रिति गोरि कतिलै। यदु दन्गोर् सिजे त के होरु सिजे त के छक् जितु सिजे पल्पै, जुने जितु सिजे बोजै पल्पै, यदु सिजे कोरि बोनै लोए। यदु दमोर् अप्रिति यदु दन्गोर् तेकि बो, यदु सएलोर् होरु तेकि बो, यदु ऐछे तेकि बो। दुनिअ एके हे तिनित दि एकल एके मिलैते हगे। मिलैब् सुर् उपोरोद्, यदु एखन् समोरर् दिय होइ। समोरर् तो असल्दे नोर्मल्ल्य्, गोरु समोरहन् हुक् दन्गोर् करने गोरु समोरहन् उस्कोरे। गोरु समोरहन् दुनिअ एके सपर् हफ कोइ लुम्सुम् शेदै मिनि दुनिअ एके खुक बो। खुक ए फिले लोए हि बो, अहि दुनिअ एके रख बो, रखि बोले रकु पोलिस् कोइ बो, पोलिस् कोइ दम्दोर् कोर् खोजै दि बो। खोजै दि दुनिअ एके सएदोत् किसि मो ने किक्वे रोसित एके फोर्त् दिये, किसि मो ने खेव्वर् सालोर् अपरि उलै बोले। होरु पतल् रोसित एके दोन्त एके कोइ बोले बोनै दुनिअ एके खोजै तु ले। खोजै तु एसत् त अके जुदु दुनिअ होइ। होइ असत् पेक् तुतल् लख्ति दे बोजबो, बोजबोसत् दुनिअ मगिचोर् लो कोत् मिलै हूतल् मिल बो परे। खो दिये तद् दुनिअ दुनिअ गन् फुनि बो कने ए दम्दोर् बेबो कोइ लोजै, अत्ते मन्हे बूत् अनन्दित होइ।